<noise> com kajpa' li qanimq'iij laq'laj q'iij qaqe qakij qakar qaqatij pakaay qatij kaxlanwaay rich'iil chocolate e taq kitijla'xek pi taq la' nemq'iij laq'laj q'iij y pi taq nemq'iij re paxkuwa' qaqab'an qalaktamal re jalb'al kab'an k'aj richi'iil ub'een e taq la' kitijek pi taq nemq'iij qiqa'nnan ri qatib'iliil re jab' taq nemq'iij la' porque kajki'kitek aj otz poon.